في يوم من ليام <hesitation> ضاعت <hesitation> عايله من الطيور في موسم الهجره بسبب العاصفه، بقا العايله هذيكا <hesitation> كانت مع بعضها لكن <hesitation> الأم الطائر حاولت تلقى صغارها لكن كانت في خطر بعد أيام من البحث <hesitation> اكتشفو انو العايله هذيكا <hesitation> انتقلت لمكان بعيد وكان لازمهم يتعاونو مع طيور أخرين <hesitation> باش يوصلو لبر الأمان.